E sai nen, bo, pudrìa andé cumincé a andé ën gir, s'al e pusibil cerché magari cerché di aute persun-e, se sun propi da sul e ën cuai manera duvraì vive, ades devu ancura stüdié stüdié cuaicoza o coza fe, devu stüdié zura e